La kuro’ xen jmýy e kiee’ jmý giaa jmýy e dseli laa jmý giaa fá’rá’ jnáá’ dsa jmíi lunes <hesitation> lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo l nɇ xen ga la kö jmýy e fá’ e lóra’ jnáá’ kie a exa e re fáá’rá’ e re lórá’ ju jmíi e jöba e lii e la ‘nɇ¿e nɇ ba e lóráá’ júu kiee’ la jy jmýy kiee’ la kö jmý giaa.